Man nga ngwots sabulu sa amfani sabulu sa man mvu ngaya èn gau ndir'da nku dèngaya dabagui'ngu mpèna mvunga tsuwadad mpèna nvunga tsuwadad sa to maslak nga ba dè. man mashalka ngu mpèna maslak dè ngu mpada nhad tèr nasa um mpan nkai va ngu mpèd maslakai nga nva to tas nhi nga ana mama ba man gau dirda nga mpèna avuna nè shèm myèn nhi nga mpèna ana ndèla skwi nga ngu mpèza nsak'nga amfani sabulu nsa man ngu suna nga